أنا نخدم كمطورة برمجيات في مجال التكنولوجيا، الخدمة هاذيا تعجبني برشا خاطر كل يوم نواجه تحديات جديده و نخدم على مشاريع تطلب إبداع و حلول تقنيه، نحب الخدمه هاذيا خاطر فيها تنوع و ديما نحاول نطور من مهاراتي، الإستمتاع يجي مع كل إنجازنحقو و كل مشكله نحلوها و النتيجه تكون دايما مرضيه.